kuinkas eikö niitä ennen ruumiita säilytetty kumminkin
joo riiheen vietiin oli kylmä riihi kun ei ollut lasia eikä mitään niin se oli kylmä siellä sitten ja ja keväällä kuoli niin sitten voideltiin jollakin sellaisella väkevällä voiteella jollakin kamferilla eli millä ne voiteli jotta niin ei pahene ja jäitä pidettiin - kirstun alla kun oli sellaisilla tuoleilla arkku niin siellä jäitä pidettiin sitten siellä arkun ulkopuolella jotta säilyy ja viikon sitä vain pidettiinkin ja sitten piti tehdä arkun minun isäni teki arkkuja siihen aikaan aina tuotiin sen lautoja paljon ja se höyläsi niitä ja teki arkkuja ruumiille ja mitat kävi ottamassa ruumiista vain sitten naapurissa ja kuka vain tuli pyytämään arkkua tekemään niin se meni ottamaan mitat ruumiista ja teki arkun jotta ja Klemolasta tuotiin Lähdesmäkeen lautoja jotta arkkuja piti valmistaa paljon voi Jumala se oli sellainen timpermanni ja arkkumestari minun isäni
tekikö se muutakin kuin
teki se - niin kuin timprauksilla se oli oikein timpermanni joka joka teki työtä ja niin timprasi timprasi taloja se oli tuolla sen kotonakin sen Hautasen kotona siellä Ylihärmässä siellä se oli se tunti Perkiön papan ja se Hautanen joka on nyt Lapualla missä se on se kirkkoherra se oli -
pelättiinkö silloin silloin näitä riihiä sen takia että siellä ruumiita pidettiin
niin riihet oli riihitty jo silloin
niin mutta sitten uskallettiinko niissä sitten käydäkään
kyllä ne kävi katsomassa aina että ei hiiret mene syömään ruumista että kyllä ne - tarkisteli sitten kun kansi - se arkun kansi oli kiinni kiinni niin ei sinne hiiret päässyt mutta ne hiiret järsiikin sitä käytiin aina katsomassa että ei hiiriä hiiren jälkiä ole
jaa
joo
mutta eikö noin mukulat ruvennut pelkäämään
ei
eikö pelotettu?
kyllä ne pelotti jotta siellä on ollut riihessä ruumis ja että he ei tohdi mennä minä sanoin että ei se sieltä mihinkään lähde se makaa että ei sillä ole henkeä eikä mitään että kaikki on turhuutta pelot
joo eikö silloin kumminkin ollut tapana illoilla syksyisin kummitus juttuja kertoilla
kyllä ne kertoo niitä mutta aina kaiket illat täälläkin ne miehet kertoo niitä kummitusjuttuja
vieläkö muistatte minkälaisia ne oli
ne oli vain jotta ei se ollut muuta kuin turhaa turhaa sellaista että mitään perää toiset sitten sanoo että ei niissä mitään perää ole tenavia vain pelotetaan kun ne toimitti jotta kun ei he tohdi mennä että kun siellä on ruumis ollut siellä riihessä ja ja sitten pelkäävät pimeää että ei he tohdi jotta se pian tulee me koetimme sanoa sitten että ei tarvitse mitään pelätä ne nukkuu ikiunta että ei niissä ole niissä ole pelättävää
oliko silloin ennen vanhaan hautajaiset koko kylän juhlia vai vai pitikö vain oma väki
oli koko kylä haastettiin oikein kirjalla
aina
niin aina ja Perkiön pappa oli sellainen se sellainen kokki jotta se kantoi pöytään ruokia ja kokit jotka keitti niin ne pani sen sellaiseen vatiin isoihin isoihin ja se vei pöydälle kolmekin pitkä pitkä pöytä ja siitä sitten otettiin lautaselle hautajaisväki ja sitten istuttiin pöydässä ja syötiin ja niin kaikkia vellejä ja kaikkia tyynni keitettiin ja minun isäni sitten oli sellainen joka kantoi pöytään se oli lihava muhkura
mistä se sen taidon oli oppinut
se kyllähän nyt jokainen sen kun jota vain pyydetään niin osaa osaa tehdä että hakee akoilta jotka panee kuppiin niin ruokaa ja kantaa pöytään isoja sellaisia kooleja korvakooleja jotka piisaa siellä oli lihavelliä ja kaikkia ne keitti monenlaista monenlaista ruokaa ne keitti
silloin oli tietysti parempaa se ruoka kuin tavallisina päivinä
oli se sellaisia kaikkia siellä oli rusinoita siellä - lihavellissä ja se oli hyvää ja sitten minä ja minun likkakaverini me söimme vierekkäin niin kummankin tuli yksi rusina lusikkaan niin pukattiin toisiansa ja ruvettiin - nauramaan
mitä se tiesi
sitten jotta kun tuli yksi rusina vain sitten ruvetaan nauramaan vaikka ollaan pidossa niin lapsellisia oi voi ja monenlaista ruokaa perunoita keitettiin ja lihaperunoita suolaista ja lihaa oli jota oli vuoluiksi leikattu lehmänlihaa taikka sellaista vuoluiksi ja sitä sai ottaa kahvelilla ja sitten lautasella syötiin sitä lautaselta kun oli tyhjä - lautanen niin kun ruvettiin syömään kyllä sitä oli syömistä vaikka pidot pidettiin komeat jos komeat ja juotiin kahvia teetä ja kaikkia tyynni annettiin sitten ruoan päälle ennen väki pois rupesi lähtemään
syötiinkö sitten kun oli kirkolta tultu sen jälkeen vasta
niin tultu kirkolta sitten ruvettiin syömään kun oli haudattu hautajaiset siellä eli niin kuin haudattu se ruumis hautausmaalla sitten tultiin kotiin ja mentiin sinne surutaloon syömään jotka oli saatossa oi voi kauhea kyllä minäkin olin tenavana en minä ollut rippikoulussakaan sitten pian menin niin hautajaisissa monissa minä olin
otettiinko niihin aina sitten kersatkin joukkoon
niin mitä
otettiinko niihin aina sitten mukulat joukkoon pienet
joo minä olin silloin vielä yksin jotta likkana - otettiin aina omat tenavat jotka kynnelle kykeni niin ne sai mennä jotka itse osasi syödä jotta ei trengännyt syöttää ja sitten minun kun sieltä kuoli isäntä siitä talosta ja niin sitten minun kaimani oli Anna sen emännän nimi niin kyllä se oli minulle aina hyvä se sanoi jotta tule nyt tänne kaima ja minun oli mieleeni kun se minua sanoi kaimaksensa se oli hauskaa kyllä se lapsuuden aika on kun ei ole surua ei murhetta
no kuinka silloin kahvia tietysti juotiin mutta oliko sitä aina joutuiko korviketta
silloin oli kahvia sai kun vain oli rahaa mutta sodan aikana ei ollut sitten niin kahvia kun pantiin kortille ja minäkin täällä olimme niin oli sodan aika niin kahvi oli kortilla minä myin kahviosuuteni
jaa ettekö te piitannut
en minä piitannut kahvista kaikki minä panin ruokaan vaikka oli tämä talo jo silloin sodan aikana - meiltä oli sitten niin poika sodassa joka kaatui sitten sodassa niin toinen tenava se oli seitsemäntoista syntynyt niin se kaatui sodassa ja niin tuota niin niin muisto ei tahdo vieläkään mennä mennä ratiin oi voi
muistatteko sellaista aikaa että olisi vanhimmat naiset poltellut piippua
no ei oikein minun äitini kun pakotti hampaita niin se joskus veti tupakan sen - papan piipusta sen kuuman sinne jota pakotti sellaisen savukkeen niin sitten lakkasi meni sinne kolho
se oli niin kuin lääkkeenä vain sitten
niin niin se ehtimiseen sitten veti siihen että ei se muuten poltellut muuta kuin sen hampaan tähden voi voi mutta niin sitten siinä naapurissa oli kanssa emäntä ja sen sen nimi oli Anna kanssa niin niin se poltteli aivan se oli minun äitini ikäinen niin se poltteli oli -- sellainen piippu ja se täytti sitä pussista ja tupakkapussista ja ja niin kammautteli niin kuin miehet
mutta eikös sitä ruukattu sellaista mitä pantiin
joo sellainen tukupussi Perkiön pappa pani ne tupakan perät kopisti kouraansa noin kyläistenkin piipusta ja sitten suuhunsa ja sitten se pupenti ne sellaiseksi möklötti ja piti poskessaan sitä tupakkaa sitä pussia sitä sanottiin piipun perää
jaa mutta niin eikös naiset pannut nenäänsä sitä sitä
joo niiskua minun tätini - isäni sisko se oli täällä kanssa silloin ensi vuosina kun me tänne tulimme niin tuota se nyysäsi ja aina tuli minun ääreeni ja minun piti ottaa ja ja sitten minua pyrskytti aivastutti se aina kureissansa se oli niin kurillinen tuli minulle tarjoamaan ja Jaakolle sitä niiskua voi Jumalan tähden
no opitteko te sille niiskulle sitten
eihän nyt toki en minä oppinut vaikka se tarjosi sitä mutta en minä se oli täällä meillä sitten se rupesi sairastamaan niin ne vei sen Kettulaan minun isäni veljen tykö se ei olisi kuinkaan mennyt mutta ne halusi sitä niin sanoi jotta no hän menee nyt että hän on niin huonokuntoinen minä sanoin jotta kyllähän te täälläkin saatte maata kun ei sairaalaan silloin viety sitä kun kotona hoidettiin sitten minä olin pieni tyttö Lähdesmäeksi sanottiin sitä jossa me asuimme sitten minun isäni ja äitini niin siellä asuttiin kun minä olin pieni niin siellä oli isän sisko sitten se oli ollut lasaretissa ja sen siinä oli sellainen tuberkuloositauti ja oli aivan kainalonalustatkin oli sellaista tuberkuloisuutta ja se oli sitten hetki meillä äiti sitä hoiti ja se kuoli sitten se sairaalasta tuotiin kotiin kuolemaan kyllä minä muistan vähän sitäkin niin vanhoja asioita se oli toinen sisko isän se oli vanhempi kuin tämä joka oli täälläkin meillä niin se joka kuoli niin se oli vanhempi papan sisko ja ja ja

no oletteko te nyt sitten tässä aina asunut että te että ole sitten sen sen kovemmin kuin te tähän tulitte niin että ole ollut missään muualla
joo tässä me olemme ollut sitten koko elämän ajan viisikymmentä yksi ja puoli vuotta olimme naimisissa se oli vain pitkä taival siinä oli tuulta ja tyventä väliin vihastuttiin ja väliin lepyttiin kun oli työkiire
no kuinka te tämän miehenne tapasitte sitten jos se oli lapualainen
se oli täällä Kauhavalle tuli sinne Takaluomaksi sanotaan niin se tuli Annalan Antista päivämieheksi tänne ja ei eikä ne olisi sitä päästänyt kuinkaan sieltä renkipaikasta se isäntä mutta tämä Takaluoma oli sen vanhan Takaluoman poika täällä Eskolassa niin se oli sitten täällä niin se tuli siihen päivämieheksi se tahtoi sen ja siinä sitten nähtiin toisensa ja
niin te olitte piikana sitten Eskolassa
niin minä olin seuraavassa talossa piikana kuka sitä nyt sulhasta olisi omassa talossaan viitsinyt katsoa
te sitten seurustelitte aika kauan kun
kolme vuotta vain
eikö se ole harvinaista kumminkin että niinkin kauan
on kahdeksantoista vanhana minä menin piiaksi ja olin Hemmingissä ja sitten minä olin siellä - kaksi vuotta kun minä keväällä menin niin toista vuotta ja eikä millään olisi päästetty pois ja likat toiset jahkasi että älä mene sinne että se on niin siellä ollaan niin häijyjä ja minä menin vain ja eikä ikään minulle oltu häijyjä
minkä takia te vaihdoitte taloja sitten
no sitä on noin höntti nuorena
vaan että jos olisi erilaista
ei ollut pakko vaihtaa pyydettiin omaan taloihin aina mutta kun tuli mennyksi en minä vaihtanut kuin kaksi kertaa
pidettiinkö teille sitten oikein sellaiset hyppyhäät
niin mikä
sellaiset häät että hypeltiinkö siellä
joo sitten laitettiin me itse laitoimme sitten likat sanoi minulle jotta nyt teidän pitää laittaa häät jotta tanssitaan ja ja se isäntä hoki jotta kun minä pakkasin mennä hyppöölle muualle tanssimaan - kun me seurustelimme jotta kun sinä olet aina pois ja Jaakko tulee aina ja sinua ei ole kotona ja ja minä menin aina tanssimaan ja niin se odotti minua siellä sitten ja ne soilusi minulle taloon isäntä ja emäntä että ei saa mennä ja sitten sitä jatkui aina vain sitten ja sitten taas se oli kanssa tansseissa sitten muualla ja eikä tiedetty väliin toisestansa mitään ja sitten taas kun tanssipaikassa tavattiin toisensa sitten tultiin yhdessä kotiin nukkumaan ja sitä sitä tehtiin kolme vuotta sitten tuumattiin ja emäntä ja isäntä jotta menkää nyt jo kihloihin minä sanoin että eihän se nyt niin kiire ole kun ei ole vielä kolmatta jalkaakaan ja ne hoki ja vihille ne hoki ja no mentiin vihille sitten niin oli kuukausi aikaa kun tuli likka kolmas jalka
no se oli oli aika mennä sitten jo vihille
niin ja eikä olisi ollut niin kiire vieläkään sitten pidetty kiirettä' me olimme niin kummallisia vaikka minä olin jo kaksikymmentäviisi täyttänyt ja se oli viidettä vuotta nuorempi kuin minä niin eikä yhtään ollut kiirettä
no missä ne häät sitten pidettiin
siellä minä olin Ylisessä piikana niin sitten siellä yhdistyksen talolla siinä Hemmissä kun on Eskola kun täältä päin mennään niin on Eskola ja sitten on Hemminki niin siinä oli työväentalo niin siinä pidettiin häät ja ihmisiä oli niin kauheasti niitä tuli ja niin tuo Palomäen Nikolain sisko oli silloin rippikoulussa se oli kahta vuotta vanhempi se oli sellainen -- synnyntäinvalidi se oli niin pieni vaikka oli muoto niin kuin vanhemman ihmisen se oli kahta vuotta vanhempi kuin minä kun me olimme rippikoulussa niin niin sekin oli niin tönäkkää vain ja ja niin ja häihin se tuli ja ja niitä on paljon likkoja se se se Hahtomaastakin se mikä se nyt olikaan kun ei muistakaan yhtäkkiä sen Hahtomaan Antin likka niin ne tuli häihin ja ne sanoi että nyt pitää pitää häitä ja ja tulivat hakemaan minua ja Jaakkoa sieltä talosta ja oli paljon sitten perässätulijoita ja sitten tuli sinne vieraitakin sinne taloon jossa häät sitten hypeltiin ja kahvit juotiin ja kyllä sinne tuli paljon kyllä niitä oli ja kaikki oli tervetulleita ja puolelta päivää ruvettiin tanssimaan ja iltamyöhäiseen kahteentoista se oli hauskaa ja minäkin tanssin sen isäntäni kanssa sen talon jossa minä olin piikana niin herran jee kun se minua tanssitutti vaikka oli maha nenän tasalla mutta ei haitannut
joo mistä siellä oli sitten soittajat
niin mitä
mistä soittajat oli
joo ne oli sitten noita käsisoittajia viululla soitettiin ja suupelillä ja joka lailla toiset kyllääntyi ja huilaamaan niin sitten rupesi toiset ja käsipelillä mutta kun minä muista keitä ne oli
eihän oliko Orrenmaan Kalle silloin vielä
kyllä olikohan se siellä minä en muista sitä oikein mutta Nikolai oli Orrenmaan tuo Matti ja Jussi ne soitti viululla kyllä voi voi voi ja nekin on kuollut jo aikaa aikaa
Kalle kyllä elää vielä
joo Kalle elää mutta Jussi ne - vanhemmat Matti ja Jussi joka oli sen naimisissa sen Hemmingin Matin likan kanssa sen Helenan kanssa se oli naimisissa ja se ajoi se se oli otti sitten toisen miehen mieheksensä niin se oli Seinäjoella olivat nyt - ostoksilla ja niin se ajoi se kolarin sitten se mies se oli Varhalta mikä rumainen se nyt oli kun ei tahdo muistaa
niin niin minä luin luin siitä kyllä
olette kuullut kumminkin no niin niin se mies ajoi kolarin Seinäjoella ja niin se kuoli se sen akka sitten se oli Orrenmaan Matin pojan akka
no tuota ruukattiinko siellä tuotiinko teille sitten lahjoja siellä häissä
joo se pilkumi vieläkin tuolla on pirstiöimissä vähän tuolla konttorissa iso pilkumi ruokapilkumi soppapilkumi sekin on vielä tuolla tallella missähän on nurkassa minä olen sen sinne laittanut mutta se on pirstiöimissä jotta ei se pidä minä sanoin jotta mitä tuon saa paiskata menemään mutta antaa olla siellä kyllä se tuolla hyllyllä pysyy
no olitteko olitteko te ehtinyt sitten tehdä itsellenne niitä sanotaanko niitä täällä kapioiksi vai
niitä niin mitä
olitteko te kerinnyt laittaa itsellenne vaatetta ja sellaista
joo minä - ja minulle tuotiin pukukankaita ja ja minä sain kummiltani ja pienenä tyttönä jo kaikkia kankaita ja sitten minulla oli verhokankaita niin kauheasti ja minä menimme ostamaan tuon Korpimäen Lissun kanssa joka oli Lauttamuksesta se on kanssa vanha minun vähän nuorempi kuin minä se on siellä vanhainkodissa vissiin Korpimäen Lissuksi silloin sanottiin joka oli tuota minun ikäisiäni menimme ostamaan pukukangasta kun toiset likat meinasi meiltä salaa ostaa ja me justiin satuimme menemään kanssa ja meitä rupeaa naurattamaan sitten sen Liisan kanssa oikein kun ne sillä kun ne meinasi salaa meiltä ostaa ja me tulimme näkemään kyllä se on ollut hullua aikaa kun aina salaa toisilta tehtiin jotta on uudet sitten että ei ne ole nähty ennen pukuna ja me satuimme justiin menemään se oli tuo Tapola silloin Pernaalla jossa me olimme ne oli ostoksilla ja me satuimme olemaan siellä kanssa sattumalta mentiin vain voi jumalan ei te ymmärrä
oliko teillä silloin silloin kun te palveluksessa olitte niin sellainen luhti nukuitteko te luhdissa silloin
joo
että oliko se oliko se puetettu
oli se oli sellaista liinaista kangasta minä olin kutonut niin pantiin sellaiselle hepsulle rypytettiin ja orsi sinne ja siihen tällättiin kaksinkerroin toinen syrjä vähän pidemmälle ja ja sellaista ja sitten pukuja oli minulla paljon paljon minä olin niitä itse kutonut alushameita ja ja päällyspukukankaita silloin tehtiin itse langat ostettiin ja sitten kudottiin piikana ja niin sitten se Liisa tuli ja tuolta Pollarista oli kanssa poika sellainen se oli siellä piikana sen pojan kotona se Liisa ne pruukasi aina tulla minua ottamaan kun minä olin Mäkipernaalla piikana niin se pruukasi kun Kaunolaan mentiin siihen aikaan ne tuli minua ottamaan ja se Eino oli kanssa - tuon Vilhon isä joka on tuolla Haukkamäen tykönä tuossa Linjatiellä niin sen isä se oli talon poika ja se tuli aina -- kun se talossa oli piikana se Liisa niin se tuli sen kanssa aina hyppöölle tanssimaan mentiin ja sitten tuli minua ottamaan minä olin Mäkipernaalla piikana ja niin tuota sitten se luki minun hameitani ja kyllä me nauroimme sitten kun niitä oli paljon olevana
no missä välissä niitä kerkesi tehdä jos kerran talon töissä oli ja
niin kun talvella talvella sai tehdä itsellensä muuta kuin askareet taloihin niin ja kesällä sitten tehtiin taloihin kaikki ja illoilla sitten mentiin tanssimaan taas ja nukkumaan jos oli väsyksissä
kuinka sitä jaksaa tansseissa käydä jos kerran oli kovasti työtä ja kesällä
no sitä oli nuori nuori on niin sitä innosti se tanssihalu ja raitille mentiin jotta oikein kantanen kehäs kantanen klepsuu
mitä se tarkoittaa
jotta nopeaa niin minä olen kureillut jotta sitä mentiin jotta kantanen klepsuu tämä luntioimet
jaaha no tuota kuinka niissä juhlatansseissa ja sellaisissa säilyi järjestys oliko niissä koskaan mitään mitään tappelua eli
joo tappeluako oli silloin Kaunolassa - kun minäkin rupesin - hyppäämään tansseissa niin se tuo Uiton Oskari oletteko te kuullut siitä puhuttavan
kyllä minä Uiton Uiton nimen olen kuullut
niin tämän veli se oli tämän Jaakon Uiton joka oli - lahtari se oli niitä nuorempia minun veljeni Jussin Lähdesmäen Jussin ikäinen niin ne oli Kaunolassa järjestysmiehinä ja siihen tulee Härmästä - se Kassun Matin Johannes oli siellä Kiviholman sillalla sen tupa on vieläkin Johanneksen tupa hengissä niin se ja sitten se Tessun Antti Härmästä sanottiin ja niin ne ampui sitten sitä Oskaria kun se oli järjestysmies ja se oli sinnikäs eikä se - lähtenyt karkuun ja luoti otti tänne ja se piteli rintaansa ja - vietiin lääkäriin
näittekö te sen
näki kun se ampuvan pihalta ja
niin mutta olitteko te siinä
olin mutta me olimme - likat pihalle kaikki törmäsi kun ne tuli häijyilemään ja kaikki lähti ja minun veljeni se Jussi Lähdesmäen Jussikin lähti meni pihalle lasista ja se Oskari oli eikä mennyt niin sai kuulan ne ampui sitä sitten voi kauhea kun sitä mentiin tominalla pihalle ja kotiinsa lähdettiin
ne loppui siihen sitten
niin siihen loppui ja vietiin se Oskari sairaalaan
entäs nämä ampujat
ampujat karkasi kotiansa ei niitä saatu kun ei poliisia niin minä tiedä minkälaista kun ei niitä ollutkaan kuin ne järjestysmiehet ja ne oli sitten kanssa niin jotta eihän silloin ampuma-asetta käytetty joka järjestysmies oli se pani käsin pihalle joka villeili mutta niillä oli pyssyt niillä jotka tuli häijyilemään ja tyhjäsivät koko kämpän silloin meni tanssiväki pihalle
oliko muuten kyläläläisten kesken mitään miesten kesken mitään kahinoita sitten
no en minä tiedä kyllä ne pojat välinsä häijynkuriset se - sen Korpimäen Lissun mies ja se oli kanssa aina juovuksissa melkein poikana ollessa niin se oli aina sen meidän Jaakon kimpussa niin poikana ollessa ja niin meinasi sen rannetta tuosta poikki ja takkiin jo tuli tuollainen viilama mutta se havaitsi niin se otti kurkkuihin sitä ja nosti oli nostanut ylhäälle seinää vastaan ja se oli pitänyt siellä niin kauan jotta se oli pyytänyt ja vähän körännyt minä sanoin jotta etkö sinä pelännyt jos se kuolee ei hän piitannut mitään kuolkoon jos tykkää mitähän häijyili se oli niin sinnikäs se ei olisi hellittänyt eikä karkuun lähtenyt vaikka mikä olisi ollut välistä oli monta monta poikaa sen kimpussa ja se yksin ja se tappeli niin kuin mikä niiden kanssa
no ruukattiinko silloin viinaa käyttää
no no eipä paljon ei ne paljon ollut mutta oli ne nyt sen verran se Aukustikin se oli paha ryyppymies niin se oli aina juovuksissa se Liisan mies poikana ollessa ja sellainen häijynkurinen ja niin Mäenpäässä ne tappeli nuo Mattilan pojat Einari ja tuo Viljo ne on kuollut kanssa molemmat ja se Iita oli se on kanssa kuollut sen akka sen Viljon akka kuollut kanssa ja niin kyllä ne oli Mäenpäässä oltiin tanssimassa niin siellä oli paljon väkeä ja ne tulee ja juovuksissa rupeavat tappelemaan siellä Jaakon kimppuun ja niin tuo Palomäen Nikolaikin vielä Paloniemen Nikolai eikä tämä Palomäen kun Paloniemen Nikolai joka on tuolla Pölkyssä päin niin se oli siellä tappelussa ja sitten se toimitti vielä nyt vanhanakin siitä ennen kuoli niin siitä tappelusta kun se rookasi minun nyt Lauttamuksessa niin sanoi jotta olitko sinä siellä minä sanoin jotta etkö sinä nyt muista olinhan minä mihinkäs minä nyt joukosta jään ja se sanoi jotta kun se oli puukon kanssa se Einari ja noin piti puukkoja minä senkin muistan me menimme sinne keittiöön ja Jaakko hairaa kahvipannun kuuman ja sillä huiteli niitä
sillä oli sellainen ase että sellainen ase löytyi sille
niin se hairasi minkä vain voi voi jumala kyllä se Nikolai toimitti sanoi jotta kyllä hän pelkäsi voi jumala ja Jaakon tuli sitten tuohon käteen sellainen pieni naarmu ja siitä tuli verta ja kyllä se Nikolai oli se Paloniemen Nikolai kyllä se toimitti sitä monta kertaa ja minä olin Ylisessä Yli-Eskolassa piikana silloin että me jo seurustelimme siihen aikaan olihan siinä kolmessa vuodessakin aikaa oltiin vaikka missä väliin tavattiin yhteen tanssihuoneeseen ja
kävittekö te vain niin kuin Kauhavalla eri kylissä vai olitteko naapuripitäjissäkin sitten
no en minä ollut Huvilassa yhden kerran olin Härmässä tanssimassa mutta
niin se olisi kävellen olisi pitänyt mennä tietysti
joo kävellen minä olin silloinkin minä muista keitä likkoja minun kanssa oli joka paikkaan sitä kanssa piti mennä ja Laitilanmäellä täällä Kauhavalla siellä olin monta monta kertaa ja siellä oli poikia Vuorenmaasta ja joka paikasta tuon Nikolain tämän Palomäen Nikolain veli se Eino vai mikä se oli ja sen minä tunsin se meni Amerikkaan ja kyllä minä olen ollut monen pojan kanssa tanssimassa mutta en minä ole muuta tehnyt kuin tanssinut
no tuota niin minkä ikäisenä sen sai aloittaa sen tanssimisen
no kuinka kukin taisi silloin kun meni tanssimaan
ei ollut mitään rajaa että
sai mennä koska kyllä eihän sitä nyt niin nuorena kun minäkin olin jo niin vanha en minä kotoa päästettykään ja sitten niin minä olin jo kahdeksannellatoista viidentoista kuudentoista jo ei kun seitsemäntoista jo täyttänyt rupesin olemaan jo kahdeksannellatoista niin sitten minä menin tanssihuoneeseen ja sitten tutut pojat rupesi viemään ja aina vain ja sitä jatkui ja aina vain tuli hyvemmäksi ja hyvemmäksi tanssimaan ja sitten sitä kahdessa illassa meni puolipohjatkin kengästä rikki kun koko illan tanssittiin kahteentoista asti ja joka lattialla sitten minäkin minuakin vietiin niin kauheasti
oliko siellä vanhempia ihmisiä vai oliko nuoria vain
nuoria vain sellaisia jotta ei silloin - niin vanhoja oltukaan niin kuin jotka oli naimisissa kun nuoret vain sellaiset kahdeksantoista ja seitsemäntoistavuotiaat ja kahdenkymmenen ja kahdenkymmenen päälle sellaiset - likat ja jotta jotka ei ollut naimisissa vielä ja sitten taas kun mekin olimme naimisissa sitten oli niitä jotka oli naimisissa jo minun ikäisiäni niin oli tansseissa täällä Mäenpäässä samoin ja joka paikassa me olimme Eskolassa niin mekin olimme monta monta kertaa kun meillä oli jo tenava silloin
haltia löytyi
niin ja ne samat pojat oli vielä siellä niin ne vei aina niin kuin likkaa
jaa että ei ollut yhtään mustasukkaisuutta sitten
ei yhtään sitä ei tiedetty olevankaan ei Laksossa ikään tiedetty sitten vaikka oltiin akkana ja miehenä niin ei tiedetty mustasukkaisuudesta vaikka olisi mihin menty ja kun vaikka minä seurustelin monen pojan kanssa minä olin aina niin kuin justiin satanut lumi minä aina trossasin jotta vaikka minä seurustelen monen kanssa niin minä olen aina niin kuin justiin satanut lumi ja niin minä olinkin sen tähden minusta tykättiinkin kun ennen sanottiin aina jotta viaton kuin - Vilukkuri
kuinka se oli
jotta niin viaton kuin Vilukkuri
mikäs se - mikä se on
vain sellainen sananparsi oli vanha mies ja sen nimi oli Ville niin sitä sanottiin Vilukkuriksi Lähdesmäen minun kotini naapurissa se oli vanha vanha mies niin niin se oli niin sellainen retkinen sillä oli sellaisia sananparsia jotta jotta viaton kuin Vilukkuri ja sellaisia sanottiin sitten se sanoo itsestänsä että hän on viaton oi voi kauheaa paikkaa
no tuliko koskaan tarpeelliseksi mennä mihinkään noin niin kuin kaupunkiin kaupoille tai torille tai sellaista
ei
ei mitään tarvittu
ei tarvinnut mitään myydä eikä ostaa muuta kuin minäkin olin likkana niin pojat osti minulle sellaisen pankin vain vaikka en minä pyytänytkään keneltäkään mitään niin ne - aina ostivat sellaisen lahjan ja tenavat väänteli se oli pankki sellainen pieni vain kourassa pidettiin ja siinä oli lukko ja avain ja tenavat rumaiset sen särki kun minä annoin tenavilleni että se oli vielä tallella mutta täällä ne hävitti kaikki
eikö kukaan teidän teidän sisaruksista tai sitten omista lapsista lähtenyt Amerikkaan
on minun veljeni Amerikassa ollut Antti sen nimi on Mäki se muutti nimensä kun oli Perkiömäki niin Mäki - Antti sen nimi oli niin - Amerikassa muutti nimensä Andrew Mäki joo se - eli kahdeksankymmenen tuota kun se oli kahdeksankymmenenkö päälle se oli - kahdeksan vai seitsemän kahdeksankymmenen päälle kahdeksankymmenenseitsemän vuoden ja minä olen näin vanha jo
no minkä takia se lähti sinne
se oli se oli paimenena kotona kotoa aina pyydettiin paimeneksi kylän lehmiä oikein niin kuin taloihin ja se oli Alatuvassa Hemmingissä paimenena ja eikä se sitten muualla ollutkaan silloin paimensi isot pojatkin sekin oli jo sitten oli kotona ja ja niin teki töitä aina päivämiehenä kun ensin pienempänä oli paimenena ja niin sitten se lähti Amerikkaan tienaamaan rahaa kanssa tuli raha mieleen ja siellä oli sitten ja eikä se tullut käymäänkään
jaa ei ollut ollenkaan
ei käymään ei tullut se oli siellä niin kahdenkymmenen vai yhdeksäntoista oli täyttänyt kun lähti Amerikkaan ja minä olin kahta vuotta nuorempi kun se meni ja niin olisi minunkin vienyt ja mutta en minä mennyt sanoi jotta jos kyllä hän lähettää piletin jos tahdot tulla mutta jos tulee ikävä minun olisi tullut ikävä enkä minä mennyt sitten kun niin minun olisi vienyt pojatkin vaikka kuka mutta en minä mennyt joo kyllä minä olisin Amerikkaan päässyt vaikka kuinka monella hevosella mutta en minä mennyt minä tykkäsin olla vain omassa kotipitäjässäni ja siellä minä olen ollut eikä ole trengännyt pakata mihinkään työtä on ollut ja touhua ja huvittanut elämä huvittanut ja kaikki minulle hyviä kukaan ei ole pahaa sanaa sanonut ei nuo Vesan pojat eikä Vilho on tuossa toisessa talossa meidän poika asuu ja sen poika on laittanut meidän sen Vilhon poika laittanut itsellensä tuohon talon sitten ikään ei pahaa sanaa minulle ole kukaan sanonut
te olette tulleet niin hyvin
niin
toimeen ihmisten kanssa
joo ei yhtään pahaa sanaa ne on tykännyt minusta ja minä niistä
niin kun olette hoitanut lapsiakin ja
ja kun Vilho oli työssä ja ja sen emäntä minä - ne oli jo suuria niin minä ne tuli aina toinen oli vanhempi kolmea vuotta vanhempi oli se Tenho ja Taito joka on tuolla Nurmen talossa vuokralla sillä on yksi lapsi niin se oli pieni ja se tuli aina sitten sanomaan kun minä sanoin että tule tänne sitten minulle sanomaan jotta jos toinen Tenho tinkii sille se tuli sanomaan jotta Tenho on tinkinyt minulle minä sanoin jotta älä menekään sinne no hetki oli niin silloin se meni että vilaji sen kanssa leikkimään
niin äkkiä unohtuu sitten
niin voi voi voi kyllä se on ollut
no oletteko te ehtinyt sitten tässä näkyy olevan vähän puutarhaa että oletteko sitäkin sitäkin työtä tehnyt
joo ja minä olen - istuttanut nuo puutkin kun minä olin nuori akka täällä tenavat oli jo suuria meidän tenavat tuo Vesakin oli jo suuri poika kun käveli minun perässäni kun minä istutin noita
ne on vanhoja puita ja vieläkin näkyy olevan omenoita
joo niissä on ollut niin kauheasti jotta ei sitä hoidetakaan siitä olen minä olen kääntänyt noita oksia Martan kanssa kun ne tuli aivan lasiin minä sanoin jotta ne pitää kääntää pois katketkoon jos tahtoo jotta ne särkee lasin
niin kenen kanssa
meidän likan joka tekee noita myttyjä se on täällä joka päivä mutta en minä tiedä onko se nyt se tarkastus se tuberkuloisuus siellä - terveystalolla kun sen pitää sinne mennä kun se oli Lauttamuksessa se on vuokralla siinä Sillan likkojen huoneissa nyt miehensä kanssa ja niin se sanoi että ei hän tiedä tuleeko hän vai minä sanoin että en minä tiedä se jäi sitten aivan kesken sekin puhe kun se lähti että tiedä tuleeko se minä sanoin jotta turhaa se on tullakaan siellä viipyy niin sitten taas lähteä kohta takaisin rasittuu ja se on sellainen huonosydäminen sellainen veritulppa pakkaa sydämen läpi - Jaakossa oli sellainen kanssa ja sitten se menikin siinä oli se - ei se läpäissyt se se veri sitä - sydämeen jäi se oli sairaalassakin siihen jäi pieni verenpilkka että ei se mennyt pois vaikka se oli sairaalassa kolme viikkoa kun me olimme täällä niin se oli jo silloin eläkkeellä kun se oli sairaalassa ja me olimme tässä talossa jo erillänsä että ei me enää maata asunut niin se oli sairaalassa kolme olikohan se kolme viikkoa niin ei mennyt se että jäi pieni läikkä ja sitten se kuoli siihen monta monta vuotta me olimme täällä
missä vaiheessa te lakkasitte viljelemästä tässä
se oli siinä niin kuinkahan - kun en minä muista vuosilukua että meidän oli jo kaikki kersat naimisissa että tuo - tuolla Vesalla ja Eilallakin oli jo ensimmäinen poika se oli suuri kun se Elmeri on nyt sotapalveluksessa ja sekin oli jo oikein suuri ja me olimme tässä sitten ja me hoidimme niitä aina sivumennen että ei me enää maata oikein asunut
ette te sitten enää osallistunut siihen niin siihen viljelyyn
ei jotta nuo sitten hoiti kun ne meni tuohon taloihinsa ne laittoivat oman talon ja sitten ne vasta meni tästä täällä oli Helsingistäkin meidän likan mies ja tenavia tenavia oli jo kaksi niillä ja - täällä oli tuota yhdeksän henkeäkin tässä talossa ja ei ollut kuin tuo yksi ruuma ja minä kureilin sitten jotta kun sanoin jotta missä te täällä nukutte minä sanoin jotta kun niin nukutetaan sängyssä yksi niin nostetaan tuonne seinää vasten pystyyn ja se nukkuu siinä ja niin sitä tehdään ja niin ne nukkuu rupeaa nukkumaan ja sitten pannaan johonkin nukkumaan ja sitten taas toinen kun se nukkuu ja sitä tehdään
no kuinka niitä tenavia kerkesi sitten hoitaa silloin kun olitte vielä nuoria ja oli työtä
no minä en tiedä kuinka kun sitä hoidettiin kun ei sitä niin hoidetakaan - niin kuin nyt ne oli vain siinä ohimennessä se syötettiin kun syötiin ja välipaloja kun ne oli jo niin suuria jotta voileipä käteen ja ja sitä ja kun oli pieniä niin uunissa paistettiin sellainen kova kyrsä ja pieni leipä leivänreikä reiäksi sanottiin niin se kuivattiin kovaksi ja annettiin sen käteen jotta se sai sitä jäytää mutta ei se saanut mitään suuhunsa että ei tukehtunut sillä lailla sitä hoidettiin tenavia ei sitä nyt tuttia pidetty eikä meilläkään yhdelläkään tenavilla ollut tuttia ei sellaisilla sitä hoidettiin
ja tietysti siinä toinen toisensa kanssa sitten
niin ja sitten olivat toisensa kanssa toinen hoiti toista jotka tuli suuremmaksi ja sitten minä menin töihin tuonne pihalle mitähän istutin minä pidin porkkanaa ja sipulia ja
jaa teillä oli niin kuin kasvimaa kanssa
niin tuossa omenapuiden siellä on pieni pelto jossa nyt on omenapuita vahvassa tuossa niin se oli niin korea siellä oli sipulia ja niitä tuli paljon ja kurkkujakin minulla oli ja kun tuo Eilakin oli täällä me pidimme vielä kurkkuja ja kyllä tuli koreaa ja pitkiä ja suuria kurkkuja niin kuin kaupassakin on nyt sellaisia ja kaikkia pidettiin mutta ei Eilakaan tuo miniä niin ei se ole kylvänyt porkkanaakaan eikä punajuurta eikä
joo ei nyt ihmiset enää niin
ei ja minä kylvin molempia ja perkasin sitten niitä ja vein jotka kykeni tenavat niin ne perkasi kanssa kaikkia koetettiin panna töihin jotta ei tullut aika pitkäksi
niin ne sitten olivat apuna jo
niin apuna kaikkia ja paimenessa oli yksi ja kaksikin oli paimenessa piti aina paimentaa puoliseen asti ja sitten panna hakaan ja sitten taas pari tuntia on puolipäivälepoa niin sitten taas paimeneen täällä oli tuo meidän tyttären likkakin ensimmäinen joka on tuossa Rantavuoressa niin sekin oli Vesan kanssa tuon meidän joka paimensi joka on tuossa talossa nyt akkansa kanssa niin niin se paimensi ja sitten se oli sen kanssa se nuoren minun meidän tyttären likka se joka on nyt Alavudella naimisissa se on sairaanhoitaja ja niin se oli tuota sen kanssa paimenessa ja se sitten käski sitä aina pyörryttämään lehmiä niin se sanoi siitä se likka jotta ei hän viitsi niin se karhasi jotta mene tiehesi täältä sitten kotiisi se häijyili sitten sille sanoi häijyn sanan ei se muuten häijyillyt sanoo että mene sitten kotiisi täältä kun et viitsi yhtään Haapojan Jussi tuolta Linjatieltä se on - kyröllä tuolla sen sarka siinä vierellä se sitä ruukasi täällä sitten toimittaa pyhäaamuna kun se tuli lehmiä viemästä sinne omia lehmiänsä se sanoi että se käskee sitä - pyörryttämään lehmää niin se sanoi että ei hän viitsi niin se sanoi jotta mene tiehesi täältä kotiin sitten naurettiin täällä sitten me niillä puheilla kun Jussi nauroi kanssa ja toimitti
no ne sitten tietysti oli oli apuna saattoivat marjoja poimia ja tuollaista että se oli lisänä
joo ja sitten mentiin kun meidän se poikakin oli nyt seitsemäntoista syntynyt oli kaksi likkaa jo niin sekin oli marjassa sitten se oli jo niin suuri jotta kykeni metsässä kävelemään ja kun ne oli sitten Jaakon perään sitten niin kauheaa sanoi jotta tuolla on Jaakko ja se lähti ja marjakuppi kaatui ja se kaatui itse ja kyllä ne aina ne toimitti Jaakosta ja täällä kiusattiin tenavia sitten aina noin kureissansa niin jotta sen ja sen niin kuin Haaramäen Ervi kulki tuolla - Panulassa se oli niiden sukulaisia joka sitten tuolta otti tuolla Varhalla oli niin kiusattiin sitten sitä niin siihen Sanelmaan sen nimi oli Sanelma meidän likka joka on nyt Helsingissä niin se sanoi että siitä hän saa - Jaakosta hän saa mukavammin miehen se toimitti ei se saanut sanotuksi oikein mukavammin mukavammin mukavimman miehen se sanoi aina Jaakko oli niiden suussa ja minä sanoin sitten Jaakoksi aina niiden isää jotta ne sanoi aina Jaakoksi ja ihmiset kummasteli jotta Jaakoksiko ne sanoo minä sanoin että no niin ne sanoo kun minä olen aina sanonut Jaakko ja äidiksi minua ja tuo Vuorisen Voiton se Kaunon pojan akkakin sanoi kun se oli täällä käymässä silloin sitten kun ne oli - aikatenavia jo meidänkin isoja koulussa ollut ja rippikoulussa niin aina tulivat sitten ja Jaakkoa kysyi kureissansa niin tuo Pläkkyrin Annakin oli niin ne se tulivat kiusaamaan niin se vitsan ja menettekö te täältä ei se ole - se on teidän isä ei se olekaan mikään Jaakko ne aina kureissansa tulivat sanomaan sitten kysymään Jaakkoa ja Anna sitten leikillänsä oli vihoissansa olevana niille ja menettekö te täältä ei se ole mikään Jaakko se on teidän isä ja Taimi oli sitten tuo Vuorisen Kaunon pojan akka täällä käymässä kanssa niin niin tenavat Jaakkoa huikkaa niin Taimi herran jee sanooko ne isäänsä Jaakoksi niin Eila sanoo tuo miniä jotta aivan ne sanoo Jaakoksi kaikki se siunaamaan jotta voi voi
tarvitsiko teidän koskaan pitää sitten itse palvelusväkeä kun oli paljon lapsia ja
niin mitä lajia
piikaa eli renkiä
eihän nyt toki minä ahersin vielä ulkotöitäkin ojaa - kuokin ja se ensimmäinen likka oli sitten tuo joka täällä on työssäkin tuota tekee niin haltioitsi niitä ja oli tuo viimeinen ei kun keskimmäinen tuo Vilho joka on tuolla niin asuu akkansa kanssa ja sitten se niiden miniä kanssa on tuossa johon ne on tehnyt talon tuohon niin se tuo meidän poika sitten joka meni akkansa kanssa tuohon taloihin se oli pieni se oli jo suuri poika niin kolmannella niin se käveli portaita kun minä paimensin aina puoliseen asti metsässä lehmiä niin se huusi jotta tittaa Villelle sitten ne on kureilleet siitä ja Jaakko toi sille kenkunat jalassa ja minä tein puvun sille ja kankaan ostin ja tein puvun oli takki ja ja housut ja sitten kengät ne kenkunakengät kun tenavilla pidettiin sellaisia ne jalassa ja se käveli ja sanoi huusi jotta tittaa Villelle ja sitten naurettiin niillä sen puheella kaikkia sitten sitä on ollut voi voi ja sitten minä pruukasin mennä aina tuonne papan asunnolle sinne Perkiöön tästä ole kuinkaan pitkä oiosmaita Pajulan sivua ja
niin tästä pääsee
joo suoraan niin kuin käyden niin tuo Elma joka on tuossa talossa nyt siinä kotitalossansa sen Ojasen Elma ja Kalle sen mies on Kalle ja sen nimi on Ojanen niin se Elma oli kotonansa ja luurasi lasipielestä ja minä menin sen Vilhon kanssa sinne se käveli minun kanssa se oli jo niin suuri niin - Okkarin Elma irvistelee minulle niin minä sanoin että älä katso sinne päin minä - toisella silmällä luurasin niin kiusataan sitten aina suurenakin sitä nytkin vielä minä muistan kuka sitä - kiusasi vaikka on vanha mies jo se Vilho voi voi voi
jokos tässä oli silloin kun te tähän muutitte niin tuo rata
niin mikä
tuo paana
oli se Jaakkokin oli siinä töissä paanalla
jaaha sitä siihen aikaan
ja tuo Laitamäen Jalmari ja siinä aina korjattiin sitä korjuuta se oli mutta sitä korjattiin aina pölkkyjä vaihdettiin ja - niitä paanapölkkyjä ja niin - Laitamäen Jalmarikin oli joka nyt asuu tuossa Laitamäessä niin sekin oli poikana ollessa niin siinä paanalla ja Vuorinen oli ja joka on siinä seuraavassa talossa mutta ne on kuollut kaikki oi voi voi Jaakkokin on ollut kymmenen vuotta kuolleena meidän Jaakko kuusikymmentäneljä kuoli ja nyt on jo seitsemänkymmentäneljä niin kymmenen vuotta kaikki on kuollut ja nuorin oli viidettä vuotta nuorempi kuin minä se oli tuota se oli kun kuinkas se olikaan se oli -- toista vuotta kahdeksannella kymmenellä kun se kuoli ja sen isä oli kolme vuotta kahdeksannella kymmenellä kun se kuoli
jaa että yhdenikäisinä melkein
niin melkein että vähän nuorempana Jaakko minä sanoin jotta pitääköhän minun saavuttaa minun isäni nyt sitten vai joko minä tänä jouluksi kuolen
mutta eihän nyt ole vielä muuta kuin tuo jalka vain on huono
niin välillä sappi on mutta siinä oli lääkkeet mutta minä otan nitroja ei kun noita mitä ne onkaan jotka on hyviä kanssa - jotka on kun on sellainen tuo niin sappi
joo minä en tiedä
minä en muista minulla on niitä - sitä - niitä -- tablettia että minä joskus juuri otan mutta ei se paljon haittaakaan että se on ollut noin ainakin kolme vuotta tuo sappi
no silloin aiemmin ei taidettu juuri käydä paljon lääkärissä
ei en minä ole ollut kuin kaksi kertaa nyt vanhempana tuon sapen tähden ja sitten vyöruusun vyöruusu oli jo sitten kohta pian kun Jaakko kuoli ja sitten tuo sappi on ollut nyt kolme vuotta mutta joskus juuri niin minä otan sen tabletin sitten niin se harvoin trenkää ottaa kun se vähän ottaa ja minä otan niin se pyörtää ei se tulehdukaan sitten ja vaikka minä niitänkin tuota ja olen tuolla käkkärässä niin ei se haittaa ja viikatteen teroitan ja se pystyy vain kun minä hoen miehille jotta teroittakaa viikate edes mutta ei siitä tule mitään minä rupean itse minun äitini oli hyvä niittämään ja teroittamaan se tikkusi viikatteet mutta minä vain hion harstilla
jaa onko se eri eri asia sitten
sen tikkuavat noin edestakaisin toista ja toista puolelta ja pitävät noin viikatteesta ja menevät tikuten ja mutta minä hion oikein niin kuin lasketaan viikatetta tuolla tahkolla mm että minä hion harstilla ja portailla istun ja viikate sylissä ja niin minä hion ja niin nuokin hiovat kun ei ne viitsi tahkota minä sanoin että en minä tahdo viitsiä pyörittää kun minä olen niin ottaa selkään kun pyörittää tahkoa näin veivaa että en minä jaksa minä olen olenko minä laiska vai huonokuntoinen eikä poika sitten kun hyppöölle menee tuo poika mikä on kotona niin se on sahalla töissä tuolla Jylhässä tuo joka on nyt - oli autokoulussa niin se kulkee sahalla töissä se on ollut jo toista vuotta ainakin siellä tuolla tuolla Jylhässä lautoja sahataan siellä ja se on kulkenut siellä kauan kanssa jo nuoresta kanssa sen on pitänyt mennä töihin yksi on nyt sitä edellinen sotapalveluksessa syksyllä pääsee pois ja niin tuo likka oli siitä välistä niin se oli - se oli kanssa siellä - siellä niin Lapualla siinä ammattikoulussa räätäliksi mutta ei se kun sillä on nyt mies ja lapsi niin ei se räätälöitsekään minä sanoin jotta turhaa sitä oli panna ollenkaan kun ei se räätälöitsekään olisihan siinä se on sen mies se on sotapalveluksessa nyt se on vuotta nuorempi sen mies kun niin se nuorempi likka nuorempi - Vesan ja Eilan niin niin sen mies on sotapalveluksessa ja sillä on tenava nyt jo pian vuoden vanha
jokos tässä kun te tulitte niin jokos silloin oli tullut tuo ilmasotakoulu tähän
sitäkin tehtiin Jaakkokin oli tekemässä sitä kun se tuli silloin kun me tänne muutimme ja olimme täällä sinne ajettiin hietaa ja kaikkia tyynni ja Jaakolla oli hevonen ja se rupesi ajamaan hietaa se laittoi kun tässä maassa oli työtä kanssa ja se laittoi hevosen ja sitten meni ajotöihin sellaisiin ja tukkia ajoi sitten talvella ja hietaa tuonne tästä omasta maasta jotta ei trengännyt hietaa ostaa
jaa se myi sen sitten
niin sinne sitten myi ja tuosta naapurista kuoli ne vanhat tuosta Lyytinmäen Lyytistä niin siihen se osti kaksi tuhatta maksoi siihen aikaan se riihi kun me ostimme siitä riihen kun ei meillä ollut vielä niin kahdessa viikossa se ajoi kaksituhatta sitten rahaa sai kun se ajoi hietaa kaksi tuhatta kahdessa viikossa
se tuli äkkiä
se tuli äkkiä sitten me loimme me vanhemmat tenavat ja minä kuormia täällä että se sai aivan ajaa
jaa siinä oli koko koko perhe sitten
niin siinä oli aina kaikki touhussa joka kynnelle kykeni ja sitten tienattiin se raha ja eikä tullut velkaa siitä tämä maan velka tuli kun me ostimme tämän ei ollut kuin tuhannen markkaa rahaa varastossa ja sitten yhdeksäntoista tuhatta jäi ja sekin myytiin tuosta Hakkio isoa vainiota niin siitä myytiin kahdeksantuhatta saatiin siitä kun oli perattu niin puut myytiin ja sitten maa se Alestalon tuon Martin isä otti niitä uutisraivauksia niin se pani siihen ja sitten hakkuupalkat ja kaikki siihen niin siinä se tasaantui kanssa jotta ei tullut velkaa
jaa no sekään ei sitten kauan
se oli niin hyvä järjestämään sen asian se oli oikein maanmuokkaaja
no kuinka paljon teillä tässä sitten oli sitä
ei tässä ollut kuin tuota viisi hehtaariako eli tynnyrimaata kuinka sitä sanottiin niin kuin nämä jotka tässä on nyt sitten tuo Hakkion maa ostettiin tuosta ja ei kun se oli metsänä sitten se - hakattiin se hakkautti sen ja itse - hakkasi lisää ja niin sitten tuota niin sitten raivattiin kannot väännettiin itse ja sitten siitä pantiin vanhat valokuvat kertovat oletteko te nähnyt sitä
joo kyllä minä olen nähnyt
siinä on meidän kuvakin siinä keski-iässä että silloin raivattiin uutisraivausta se vanhat valokuvat kertoo niin siinä on sitten minä ja Jaakko aivan arkipukeissa ja perunamaalta silloin tultiin ja kaivettiin - invalidiperunoita me olimme kaivamassa molemmat niitä tuo Järven Jussi kokosi niitä ja sitten tuo meidän sen tyttären tyttären - mies oli täällä ja se sen se itse ja sitten se sen appiukko sen miehen isä se - panee että nyt mennään valokuvaan ja pani meidän sano että teidän pitää mennä valokuvaan ja